Karazagna voanjom-bazaha: <hesitation> voanjo, voan'ny koraoso regny, e voan'ny cacao agnamboarana chocolat, ery cola regny, avy eo koa palma de famaho, <hesitation> misy koa any an-dafy akagny misy noix d'amande zainy, misy noix de cajou regny, zay.